Xiꞌitɨ ntɨvɨ tɨ ka ne inga nedvkúteꞌ iꞌa tɨ kúteꞌ iꞌa tɨ i lañɨ́ncɨ lañɨ́ncɨ váꞌ chi kudadú ne tɨ iꞌa tɨ nani nkú tɨ ia tɨ nani nkú tɨ ntūvi te náni kú tɨ iaa tɨ da takaa kɨ̄ꞌɨn íꞌa ne doko kɨ̄ꞌɨ́n tɨ ñīꞌi vá chi kudadú tɨ pero ci kainūú tɨ kainuú tɨ iō té ne kudadu tɨ iō té ne aꞌñá kuenta tɨ́ hi ntava tɨ ni kueꞌen tɨ ne iꞌa ne dokoo kɨ̄ꞌɨn ñata tɨ nido ine kɨtɨ palapal kɨtɨnestɨ paloma kada váꞌa tɨ nidu tɨ doko laa ne é kada váꞌa tɨ nidú tɨ dɨ chīkoo ña tɨ hi kaliꞌntɨ inidú tɨ pero tí ntadátaka tɨ xaká nadá taka tɨ kuꞌuun ndoto koo ikuiví di tɨ́ñɨ iꞌa tɨ ata koo ikuivi di ɨñɨ ia tɨ a váꞌa chi kada váꞌa tɨ taka tɨ va váꞌa chi kada váꞌa tɨ takaɨ ña ñáꞌ nte kāva iꞌa tɨ̄ ñá ne kāva ntɨvɨ tɨ.